Oyi ro oma dɛmu ho me jira ɲan o in jira nu wa ɲan in zuna mu besosi a he ba nicoza we vɛ a di han disian um han rɛstoran bere un jira tubabu ni ere we mibin a ho we va ni a vara han han yoro'e so a buna un zun ho han hanbe yoroni so cruru